Jngu nithjo, yu nithjo, nii nithjo, nu nithjo, n'on nithjo, jun nithjo, yatu nithjo, jni nithjo, naa nithjo, the nithjo, thejngu nithjo, theyu nithjo, yaa thi tjangu nanu, thi nithjo la chunda kanjni nch'on thi thi nanula kana nch'on yaa thia thji thi you xi nithjo yaa nda taxinla ngee nithjo thjio kanthe nch'on la o kanthe jngu nch'on yaa nchi thiki thi ngee nithjo hasta xixrakaxi nithjo theyu yaa thi dithjaxin jngu nanu la, theyu theyu nithjo <hesitation> yaa yaa thjexin thi jngu nanu.